Ku ina ta na koni ti ña nati, kitiyó xin kirti ká ta dikuan keti chin inka kiti ná, ña xana chiniti ña ná kiti yó, dikan kati chin kiti ká xaniñati, a nrava kiti ka na tinti kiti yó to okonre titika chi xanati aria ná kiti yó uju.